No ngatirta fanka silin kam mbo, a heɓa yeñirki maa ɗa ndesa, ngara arta kaɓɓa panka maa, taa haɓɓii ɗum ngadda woyaaji njokka, seetuɗa ɗum.